هنجيب الأول البيضة اللي عايزين نسلقها، نحطها في كزرولة بس تكون الكسرولة غويطة ونحط شوية ميا ونحط البيضة. وبعدين هناخد الكسرولة نحطها على النار بس تكون النار متوسطة. نحسب بالظبط ربع ساعة أو عشر دقايق من بداية غليان الميا عشان تكون البيضة استوت ونطفي النار.